Ay tegna misy sakafo magnasara ny fahitagna ôhatra zao; <hesitation> vaonkazo miloko mena ôhatra karaoty; vao- tômaty, a <hesitation> vaoa- vaonkazo moloko mena jiaby jiaby zany de magnampy amy fe- fahitagn'ny maso aby jiaby.